Esyo ekholanga eksi ya ovulimi. Ekholanga ekasi ya <hesitation> biashara kidogo kidogo ya okhutekha, ekholanga khandi ekasi ya khurusia muyeshe nengusia. Ekholanga ekasi ya mujengo, ekasi yindi yekhalanga nende ni biashara yili yo khukusia tsinguvo nende omupira khuvaya. Mivayo chosi chindipa shichira embole endio, nenjaka nende e kasi ya okhulima, kwa kawaida efwe vakabras khuvere avandu khw vabarikiw ifula yefu, nyasaye wakhwa ifula, lilova iyefu nelilayi mimea chitukhanga khutaimananga nende omusimu. Misimu chefu sichili mivi tawe, ifula yakhuyanza netsikhavi. Ne shindu she ifwe vakabras khuraka sana, khurakanga eming’onye, khurakanga amatuma, khurakanga etsifw, sikhukulanga fwenofo ta khurakanga mimukunda chefu. Nochaka nende ovurachi vwe eming’onye, vakabras khweyekhutsira ovurachi vwe eming’onye. Emingonye neshindu shikhulisianga ovulaye sana khulondakhana nende ovulimi vuvyo. Shindu shokhuranga okhura omulimi wemingonye kenye ave omundu wo okhwikhoyera kenya wiroye omukoye ne ove nende bidii wirume sana. Sichila embole endio. ovurachi vye mingonye sishilieshindu shivukulanga omwesi nova ufunile unyore etsisendi tawe. Ne shindu shenyang ove ne oo khuvumiliya ochelesie elime khonyole amatunda kali amalayi mu vulimi uye mingonye. Emingonye kwama ovurachi vya tsyo vyenya wichache khupangonga mapema. Ove nende afufua fwenyeshe okhutukhana nende ovuraji vuno fulakhunyerira khuchachila mustepu yo khuranga paka muvumalilishi. Ovurachi vye mingene iyenyanga omulimi ulisirious. Noli omulimi wipanje emisimu nichishili okhwanza ta. Kenye ochache nende okhu prepare omukunda kukwo, minyonye varakanga mumukunda kuli omukali, nolenya khuvaa omulimi shupavu. Ovukulanga emingonye omukunda kuno olime olime lwo kuranga ambasu kusambe elilova. Ombasu kusambenje mulilova vino olumbuku lwosi lufwe olokoyrkoye nende magugu kandi kosi kafwee nokalukha nopendulamo, yifula niyakhopokhomo kidogo nopendula nuwarula etsilayini khulondakhana nende ovupana vywenyeshe vye eming’onye. Eming’onye chenyaa opanule tsilayini tsyatsyo sorakanga khulala chilasuna kenya opanule tsilayini tsino. Niwakhapanula etsilayini tsino okhupe emitaro emileyi chene elilova live eyimbeko mostly efwe khurumishiranga ofuvula fwene olavukula ofuvula funo orache vulayi vyene opanjemo nee solaraka wenyene ta ming’onye chikho ekasi yinyishi kenye ove nende <hesitation> avandu vakhukhonya khukosia yino novola ori arache wenyene olanyola olakhaywanga olavukula avandu vave netsimbanga amajembe. Wuno alavaa wokhupanga mulayini uno alavaa wokhurama ofuvula funo. Wuno narama ofuvula funo, olavukula elidawa lia okhusuiya amaje kaleshe okhulia ofuvula funo kalenonia ofurekho amaje kano nowakhafurakho amalesi kwenoko, olavukula avandu va majembe vafunishe minyonye kenye vafunishe elilova lia kutosha nivakhafunikha vario ewe sasa kama omulimi olajielesia omundu kama omwisi mlala minyonye jeuwo chalava chatsile okhurula ne nichakhachaka okhurula jirio kenye ovee nolepanganga olakhavanga etsisendi olakhavanga aaa avandu vokwakamo lwokhuranga okhave hata eshakhulya si mundu nakhukhorira ekasi mukunda vaka kandi aliekho kwa hivyo kenyekho okhave eshakhulia vandu vavo vuno babe avundu vakhwelewa minyonye mwa jimalanga omundu fulani, kenye mwinjilemo mururokho okhwaka nosembea okhwaka eminyonye chilavaya solanyola eshindi tawe, kw hivyo kenya wache mapema wachemo chisunde chisunde ifula ichiyanze ifula onyole amatsi kakutosha ikwe wachomo wachomo lwokhuranga wakanga notikhukura, ilichinyole enafasi yakhupa ofuvula, fusina funo nufuvaya, ni wakhaka orio wache wache nichakhesunda chilatsango ori emwesi tsivili. Kenye onyole eyimbolela yaa okhuchitsa ama chive nende afyaa eyindayi baka olavakho imbolera olaka orio niwakharakha yimbolela yifula yikwee omaintaine olamba lukhabakhomo ta olumbuka lwiranga eshakhulia kwa hivyo olaka nebidii sana kwa umakini wacha minyonye shichivetdanga ne kasi yinyishi sana ta bora waka ewe erutini yiyo nokhwaka oleshe chisunde wacha. Olakhola orio nichakhola khumuda fulani nichakhanza okhwikala <hesitation> fusina funo fwakhava ofunyishi chakharambiya nonyola nolenjilamo hata onyela okhutuvilamo sasa ewe alajiesia tsa etimu ifula i’ve yakhukwa ifula i’ve yokhukwa nichakhamalaah nichikaripia okhula umiezi kama aah mwezi mmm kumi na nane na nane mingonye cheuwo chilavaya tayari chelenya okhufunwa ne okhufuna khwefu vakhusaisi shia ekhupanda asanti khu <hesitation> vemiriri vefu vakhwele sya ofuwanda karibu efwe sikhunyakhananga wo khuyila eming’onye chefo ta otsitsatsa ovukele epameti norama eminyonye chicho lishini livete karibu ano lishini lwefu iwe vutali lishini lwefu lwe westi kavele ano olayela eminyonye chicho After amawiki ori kavili, malipo kako kalava kore sasa ewe, kama omukulima ola unyorw <hesitation> ee mavuno nende <hesitation> khurula nende ekasi yova yokhorire nolenjela vulimi vuno vulisiana ovuleye efwe avandu ori avakabarasi avana vefu vosi khosomiyanga mu minyonye chino okhumbakha kwosi o maendeleo kefu khwategemea eminyonye chino eminyonye chikhulisianga ovulaye ne kachira khwikhoyeranga khwenyanga khuri khwendeleye nende shilimo she minyonye shino. Avakabarasi khandi shindu shi khwikhoyeranga lilova lwefu shilichakulanga tawe. Khuvere avarachi vye tsifwa fu tsifwa tsya mukunda efwe shitshutsitsanga khusoko, okhukula khifubanda etsifwa tsinyanya amasukuma aah aah fwonofo no fundu fwo khurachilanga efwe avene ewe khuraka etsifwa virachi vye tsifwa esie mwene nayanza okhuraka amasukuma erakanga amakhuvi emiro ne erakanga fundu fwa kienyeji hata futunguo ne tsinyanya khurakanga lilova lwefu lwikhuyanza sana, no avurachi vye tsifwa vywenovu vukhulipanga vyangu, sonyela okhutakhana ove omutakha atsie osave, solatsia okhwiva narakanga etsifwa tawe. Etsifwa sitsivesanga nekesa yinyishi taa. olumbange elilovo lilwo avundu avulayi avundu wakhs amatsi kakhasingilao tawe ave nikachendanga avundu flati olanyola amatunda amakeyi mutsifwa. Tsifwa tsivukulanga aa nitsitsta sana no omwesi mulala tsilava tsitayari khufuna tsilava tsitayari okhwanza okhufuna ewe omwene olalia nefami yeuwo alalisya avandu vavo sivalanyakhana tawe tsilava tdikhokoyere sana nolenjele muvuranji vee tsifwa tsyenyanga tsa <hesitation> etime etime neshindu sha maana sana muvuranji vee tsifwa kenye ovukule etime yiyo olombe lilova olombe <hesitation> ee etsifwa tsino otsira avundu tsimele kuha seedbed ni tsakhamera tsakhatukha alanza okhutsiruswamo muno notsyakhuraka mufukho fwova fwolombire noraka mulayi vwene kava vari ni mushimiya wipande okhusoma amatsa nokhasoma amatsi tawe tsilafwa etsifwa nolengele kama esukuma kwa mfano kenye unyole amatsi esukuma yino ofududu fuvaleo mushimiya kwanza fwashira sana fulitsanga flenonia Sukuma ino khandi, nokhafura tawe ilalala, kwa hivyo ewe kama omulimi kenye wipanje okhulima ofure asukuma yeuwo oyelesia imbolera noyelesia nende etime yenyekhane okhukhomera ne, niyakhakhomera niwaraka avundu kali nova ne tenda kw mfano etenda ori ya musukuli avasomi hata nova no omwana yingo ewe olakayatsa ne sikuli olayilatsa etsifwa olaya etsifwa me nitsirunga efisi muskulu. Novakula esukuma yiyo olakusya khusolo wava ni mama am ulumbe akhabanda alwanyi olakusya ne etsisendi tsye sukuma ne tsisendi tsya wangu tsinjiranga cash. Onyola esiku niitsya okhuwa, mulombile kama ori etsielefu tsivili etsyelefu tsitaru mutsifwa ne nolenjele majukumu mukakwa aluanyi avana valenyokabamajukumu mukakwa aluanyi avana valenyakho amafura va valenya esavuni etsisendi tsino olakavula mo nokhola ofundu kidogo kidogo few eyitsu ewe kama omwimiriri we eyitsu olanyola sola streinanga sana ta. Yii yani ovuraji bye tsifwe nee eshindu kama self, okhuva self employed <hesitation> onyolanga siolang’ang’anakho hata niwakhayandikwa avundu ekasi ewe olaekhala tsa alwanyi wuwo wikhale mukunda kukwo tsifwa tsilakhwelesya amajibu kenyekhane. Vakabarasi khandi efwe ne culture yefu. Khurula khale vakuka vefu varukanga etsing’ombe varukanga etsing’ombe netsinyishi sana tsing’ombe tsyefu tsino neshindu shishendeleyanga baka sai omukabarasi watoto sakosanga tsifwa munda etsing’ombe alwanyi tawe noli ne tsing’ombe alwanyi avetsanga uvere omundu <hesitation> omwonekano kuwa mucomunity efu ya avakabarasi ni kwa akulu kidogo nova netsing’ombe kwa mfano tsing’ombe tsikasi ewe solinywa estinji alwanyi wuwo tawe amavele kavele alwanyi mishivalakhama amaveve mavere kuno ewe omwene olapanga mwa olakarumushira mani onyele vary kalakhukhonyanga shokhuranga amavere etsing’ombe tsikasi tsilakhuwa okhwandika avundu vetsenje vandiche navavukula mavere vuli isiku vakhurunjenje mwisho wa mwezi ama okusienge ewe omwene mukhukambi, nikhakolectanga avundu oyilenjeyo nivandika commission yeuwo aa amavele kano onyolanga ewe mwene olateshilanga alwanyi noli always olateshera onyela khuvoisia amavere onywe olile kama ovusuma khushikila amavere neshindu sha kila omukenya orumushira nefwe khwifuniya sana khurusianga amavere kefu avene na sikhunyakhananga ta. Ebei ya marere ilanyasia sana ne neraha ya mulimi ndine tsingombe tsia marere elwe sola nyokhana taa urere avundu alei okhuriswa mlideni lia marere nolenjere khandi tsingombe <hesitation> amasisi noli netsingombe alwanyi nawe kama omkulima asuwa sana wotsifwa amasisi kalakhukhonya kama imbelele. Novikha amasisi kano okavikhanga avundu muleyi kwene ovunjishe ovulayi kwene ovunjishe nokoresia etayimu nikakhavola ositanga notsukhu mukundu. Neneimborera yindi very fertile. Mukunda notsukha mukunda yeneyo siyinonia lilova tawo furatwa furatuisha ovuleyi vwene <hesitation> masisi olava urure mtsikarama tsio khakula tsimborera vuli niwenya khuraka khandi masisi mkunda kerenga olimbuku solinyoola olumbuku mukunda kwa masisi tawe <hesitation> ewo kama omilimi olava owenishe awenao nolenjere khandi etsingombe efwo vandu vakhulimanya sikhulimiranga tsitinga tawe vakabras khwalwa tsitinga <hesitation> tsitinga ndio nitsimaana lakini efwe khune tsingombe tsifwu khuvaya kuyoji ewe novukha surui nokhutsia khulima <hesitation> weresia mukunda etayimu netsiangombe olakalukhamo nopendula nuwanila nova umare eshakuli yokhuraka. Awenowo no avulimi bye tsing’ombe vulimi vye tsingombe vwakhavao khurula khale avakuwa vefu vakhuleshera nafwe khushendeleyanga khandi khulaleshela avana vufu baka omuluya efwe omukabarasi fifweno shevee alwanyi alafu khandi nolengele vulimii vye tsing’ombe vyo khwokeelanga nukhuli ne tsisheree nukhuli netsishere vokhukusya etsibucha. Efwe khusinzanga tsinyamaaa avene. Ing’ombe nimuli nimatso tsinyisha mwava ne shee olavukulakho indala olombe, olalisya avandu vavo muinjira ya eshima inyama yiveleo vandu vatsiye nivayanzile nivasangarire mwoyo kwa hivyo muvwimbikiti vulimii mu elilova lwefu lya kabarasi lilo vukhukhonyanga shindu shindi shesye ekholanga okhwikima kimapato esie embele omundu we tsitalanda tsinyishi sana. Esie namanya okhutekha ne embele nende avashange khokhutekha khukula ofundu fwefu avene sayi khweyesunda sana khuvele nende karibu vuli eshindu khukholanga okhutekha vwa mutsisheree wava ne sheree. Masika kava nikakwile avundu noli na avacheni avanyisha nokhukombole khuletsa nende vuli eshindu khwakula ofufuria etsisani khukholanga eservice yeneyo yosio khwaletsa khuteshe khulatekha khulisie avandu vave khulatekha eshilo shoshi alafu eservice yeneyo khukholanga eshukundi ikhulipanga etsisendi tsino nokhuranga olarunga mushama alafu khuki khumanyanga mu khwalakava etsisendi tsino etsindi khwendeleya khuinivesta mufundu fukhwenyeshe okhurumishira olanyola vari eshikundi shefu shivele imala mani esie nende omwangaza nisie isinjiriranga ovuteshi vye shukhulia sasa noli na avandu nokhukombole esie nendimo khuvetsanga nende wasiwasi tawe alafu neshindu shemanyire endi nekasi ilangalusiya omukhono sinatekha auwo alafu endureo shikhaya ta. Nanyolowo shinatsya okhuyiriva avana munzu value nanyolowo shinatsya okhuyiriva avana munzu valie nanyolowo shinavunjira omwana efisi alafu shinendeleya ninesho okhwioanjilomo esie omwene kando nende <hesitation> okhutekha kama eshikundi esie alwanyi wannje nolenjele nachakusya nayechesia paka omushele wanje khutekhanga khutekhanga khuvele nende akhakinanda kho ofukundumu. Amaandasi kano kosi khutekhanga etsichapati khulombanga khwalomba eshindu ori akhabekari <hesitation> na avundu vefu vaa vumuerea muno vakhusapotanga sana khutekhanga nikhukusya khuchesyanga amaandasi kano khuchesya mumaduka mutsioteli yaani khuchesyaa ofundu funo fwosi ilichinyole okhwikima kama efamili. sasa ofundu funo ovuteshi shipawa shino esie etalanda yanji yino nyasoye yambelesia nesie shindisianda wanyola eshindu sha nyasaye yakhwa kenye okhurumishira okhutasakho shivala omanye si otegemeanga khushindu shilala tawe efwe nolenjele khamenya khandi karibu khumushera nee eshindu khandi esie ekhavanw etsisendi mutsinjira tsyosi ninjilanga mumatsi nolenjele esie namanya akaribu no muchera ninjilanga mumatsi khusianga omuyeshe. No nolenjele omuyeshe kernyanga okhwirusya khwinjira mumatsa okhurusya omuyeshe sonyela khwinjira mumatsa mbasu mikashira okhwakha ta olalwarira mmatsi vulwale vulakhutila. Khurusianga omuyeshe nikhukusi <hesitation> khurusianga omuyeshe nikhumba <hesitation> esie yinzo yanje yino narusia omuyeshe esie omwene nakhava fundi vatsmbasira. Kwa hivyo okhuriaia omuyeshe nolenjela okhurusia amuyeshe etinga sayi ivele khutsishilingi kama elfu moja miambili <hesitation> nova omundu wa bidii akwitsusia omuyeshe etinga meshindu shaa masaa nolenjelele tsenetsyo uukhurasie khuchendanga nende tsibarua muofisi ne tsibarua nosava tsikasi nivakhukhuma esie ndusianga omuyeshe na kujipanga ovulayi sana alafu khandi kando nende omuyeshe esie embelekho omundu we tsitalanda ekhubakho omubira, kama sai omusime kukhelenjela kuno avami refu vekule ofukombe ofunyishi sana nee esie etsipaji tsyo mpira nakhopa khurula nendi mkilasi yaa yakhataru, ekhupanga omupira, omupira kuno etalanta yimu, ekhupanda omubira vangombolanga nolengele okhuvaya omupira nikama leisure kandi khuvaya omupira khuisie ni kama ekasi shichira nemala okhuvaya omupira onyolanga noo tsisendi itsyo sivandenjelekha handi kava vari khunyole ovushindi handi etsisendi otsyo tsivatenjele kama etimu nifwo ofundu fwesyie funditsyianga no fundu funo khandi funestsyianga moto fwatsyo nolengele kama changamoto kama orikhuvole kama echangamoto yoo akhurustya amuyeshe. Muyeshe kunee echangamoto sana shichira onyela khonyola urusiye omuyeshe olanyanga okhukusia onyei omundu wakhukula omuyeshe vukwili ovutinyu onyole omuyeshe kwarusiye omundu alatsanga okhule njela omuyeshe akhavolera ari omuyeshe kukwo kuno kumo elilova sana. Ne shikhuli khuyanza khukhwo kuve kurwo tawe onyole urusiye omuyeshe wakhara awo eyifula nikwa niikukalusya mumatsi nova unyakhanire mmatsi urusiye omuyeshe tsichangamota tsivetsanga khumuye ne tsi ama einjila eyingila yefu khandi ikhunyasianga sana handi niliechangamoto ingalalisana kwa hivyo kenyenga ove omundu wokhufila ukhakhalaka omwoyo shichira vuli eshindu shivetsanga nende <hesitation> shindu lazima shilatsia mwolatayajianga tawe nokhwikasa wirusye wendeleyo shindu wendeleyee khwimotiveta omwene olanyola olafanikiwanga. Nolenge eshindu kama oriii okhurachi vwr tsafwa onyala khola waraka etsifwa kwa mfano efwe mwakhuli evunya evukabarasi yino ing’ombe ya jirani ikhalaje yetse yilire tsifwa tsitsyo onyela yatisie amasafu kosi onyela ama wilajile etsifwa lilova vulwale vururekhomo tsi ombasu kusambe tsume. Onyole etsifwa tsitso tsyakhatukha otumbe esowo yokhutsya okhukusia etsifwu tsino. Ne nolenjele wava omundu wokhufwa omwoyo olatsiahasara. olakasirika. Omwoyo kulalwala soliralekhokho awe. Tsyenetso netsi changamoto tsia omulimi wakawaida anyolanga. Kenyanga we kase sana wirusie. tsindu tsino omanye ori mwolakaribiananga ni natsyo. Etsichangamoto ni lasima omanye wikase ori shinde fulani shino shino nekasa engabiliane nnesho muinjila fulani yino. Kama ori ovuraji vwene nichula avundu wakhenya okhurama epermeti yume. nolenyele ofuwanda fwefu funo vuongozi vulimo vwakwa vye tsisida mwenyanga okhurahonga nokhekasire khandi ta onyola chila viyilanga mukunda. Ne kenye wirusie wirume sana ili onyole <hesitation> onyole omutunda kenyakhane khubidii yeuwo yosi yiwakhakhola mufundufuno avudha olarulakho orio olafwa omwoyo ebidii tsi afundu fuwarumishi fwasi. ova uwunguwe tsisendi tsitsyo ova matarajio kako kosi kafwire olanyola solatsanga avundu ta kwa hivyo kenya wirusie sana. Nakha nivilile noli okhutasakho esie khandi nivete omwana biashara engusyanga etsinguvo khusoko yeneyo khandi nebiashara yakhandisiakho khu miaka eminyishi sana okhurusia khwetsinguvo sanasana etsinguvo tsia bei rahisi tsino khukombola nga khubei rahisi notsia okhukusiomo kenye wee khutsisuku tsie esoko kama awefu ano khwalango ovulayi vyene natsya khukosia etsinguvo ovukulanga etsinguvo tsili nendee <hesitation> tsilawikanga sana khuwakati yeneyo kama ori vijana vefu vano vaa nende etsinguvo tsyolatya okhivukula olakhukula etsinguvo tsino witse niwakhala olanyole etsisendi tsyovukuliromo noshichaka okhukusya nora kando wulipile wipanjile omwene uvumiliye ulipilomo ovushuru. Alafu mivwirusya nokhupa esavu yeuwo ebiashara yeno ikhulisianga ovulayi sana licha yiner etsivhangamo to estinyishi onyola yifula ikhunyasya sana nori khusoko sasa kenye wirusye <hesitation> shirulakho eshindu shitsanga orahisi tawe kenye wirusye wirume nee olanyola vari olafanikiwanga.